<hesitation> he njamanda chiá njan iin kiti tuu, njana'á inindá anga kuu ndaté nda kuu chukú, chukú kinichi ngaxachí iin chukú nja'á makuñi taña'a té mani-mani-mani este tuña xhinjatí kiniñoté exta'a xhiña'á iin yukaté iin kua chuku ni xhein xhin ndava'á ako'o yanda ako'o yikón, nde kaxa'a ne'e he njenande kaxa'a tene nuu ndenuu kaja ngokoté yuu tuu njanaí ndene chuu yuní he tuu tu ninjá onini ho kaño xhii mañi kandava ti'ó tuu nio xhiñi ndeñoá maxhitu tuatua xhia ndachu'u.